اول شي بفتح المتجر زي اب ستور مثلا للايفون وببدأ انه ابحث عن اسم البرنامج اللي ابي اثبته، بعدها بضغط على اسم البرنامج واضغط على زر تثبيت اذا كان البرنامج مدفوع، اذا ما كان مدفوع بتبعي التعليمات للدفع، وانتظر حتى يكتمل، لما تظهر ايقونة البرنامج عالشاشة الرئيسية، بعدها ممكن اضغط عالايقونة عشان افتح البرنامج، وابدأ انو استعمل وخلاص.